Raha fondron-tragno lagnin'olona alongany de arakaraky paoziny ko io ra ohatra oe trano vato malalaka anatiny de akekeo amin'ny telo hesy, efatra hesy akekeo ny oafany, fa raha ohatra ndraika vitan'ny falafa de na dimy alina ary defa mande foagna.